Ambesa za akendriky hitanisa e, aviô za mahay firy isa-nany: menaheliky, maloky, batôla, ton, besisiky, tilapia, Karipy. Fito zen̈y, ze zen̈y isan’ny trondro haiko man̈avaka izy akendriky.